أول شيء ألبس القفازات والنظارات علشان أحمي عيوني من الأوساخ، ثاني شيء أفكك العجلة الموجودة في العناية، وإحترافية، بعدها أحضر المفك البراغي المناسب، عشان أظمن تركيب وفك المراغي بكل سهولة. بعدها أطبق شحم على خيوط البراغي، عشان أسهل فكه، وأركب العجلة الجديدة.